De banata palim ma hanu re ma palinga <hesitation> longa ipi re nggahi mu uta lumba lumba uta lumba lumbar na mori aka moti sia re <hesitation> eda romo kain dou re sia re aka moti na'e ku au jarang lao kaim dou ka lao ja hanu aka deik sih uta nggori ede ma palinga longa wali banatang re hanu sih palig longa banata re ma ngao ngao ka nggahimu longa tantu sia re na bade na naloa taho ku jaga ruma na na loa tahok tonggu ruman de mai deka hanu ka ngao ka mai reka sawa mai reka karawo ra ma mai hako rumana re na ngenge ao kum sia re pahupra longan sia doho re ra perna ku eda ai to'i ku ngao ngao wa'ik ntoin de ngao me'e na ngao me'e ede re lu'u lo sawa aka uma nuntum ntiri reni lu'u sawa ka uma sih waktu ede lu'u sa lu'u sawa ka uma de nggahi mu sto'i da toka kai na hanutoka kain sa'ek ede stoi datoka kai na ricu jar lao gaom ngao re ngao romo ke na longa na loa jaga dou Edep ngao kani ngao ka ondo au ja rau ngahan de mbeim sisa di ngaham de <hesitation> wauru ngawa lo batu nggahi mbei mu uta sto'i re waur batu lalo nggahi mbeim ede sto'i waur batu nggahi wati susa na hanu wati nggonggi nta ntadi ngao ka ti nggonggi na de banatam palim hanu reni ma palinga <hesitation> banatam ipi ipi hanu re ipi longa sia re wati ipi susana wati ne'em mbotot mboto ipi hanu mboto tar tui di ntadi kai wati nne'e ndawi kuru wati nen ne'en ndawi uma di maru kai na na marup niki padon sia re kalo ngao sa alum ngao ngao ede re wara lik cerita ma ngahasa sisa ngao nggahi dou tiwau ngaha mo hanu si tingangaham racu ma ngaha sisa ngao wara cerita ntoin de nggahi doum tua ku ngaha pu sisa ngao re nggahi na ma ngaha sa sisa ngao re ma tenggo aka racu nggahina karinga taho nggahi ede re ngao ka na mboto ipi loa na na na longa na loa kalalo racu ma ngaha weasa hanu deni sisa nggori ngaha sia re na ngaha sar oha Ngaha sam ngao oha ngaha batup nggahi na ede ku doum tutua ntoin de na ngaha sama labo ngao ku alum na bade tahok si hanung ka ba hanu <hesitation> ede re na bade tahok si loan ngao re edem ngao ma longa wali re lako au lako re longa li sia re na loa tahok jaga ruman re na bade tahok mai doum mpanga douma ne'e hako dou rau kan na ngenge ao lop <noise> ngao re na loa <hesitation> lako den loa ipi alum lako lako mpanga ipi andou re lako ede na longa sia re ntoin de lako rau ka longa kain lao nggalo na bade tahok si ngolo wawi ngolo maju alum lako lako eder lao nggalo ntoi na ra lao jak lao nggalo reni labo lenga doho lao nggalo ele rasa sahe lao labo lako lima mbua ini mbua lao ele rasa sahe pahupra longa lako ka nggahi mu eda tahon ngolo wawi ka na lao maju lo <hesitation> konen da ka isi rau wati ra wati ne'em ka isi rau na lao lop ndain eli taho lako ka de dou ta ari limar ini pidu waru ciwin de nggahi mu <hesitation> pidu waru ciwin de nggahimu ma batun neni bune nami re labo lenga doho labo sa'e doho re wa'a buja wa'a cila Wausra eli mbowo lako dei woha masaki ka ngangon labo wawi ka lu'ur nami re lu'ur nggahimu lu'u kalebir hade ra wawi re lu'u fati wawi lu'u hade wawi au wausra made wawi re au timban de timba wawi re di paha ula kai lakosi ede re timba wawi re alum lako paha ula lao na bade taho ku wawi re ma lu'u nguju dei jago dei fare ka iu tahom lako ngolon de nggahi mu na lu'u ncora ra mbowo mbowo mbowon ede ku lako ka wausra mbowo re <hesitation> ain kabare lao lu'u ncorak dei hanu re na lako ka na loanga ipi alum lako ni dimu jaga fare jaga jago jaga dim tanggu hanu ni dim tanggu jago tanggu fare tonggu nggaro tanggu bawa sia re na loa sara'a alumu lako ka na longa ipi ede dei mai to sawa mai taho ede ake na bade taho kum lako re na mbowo aok na ngenge aok wara ku lakoma sampula sampake rau ni lako hanuk ngara na lako rabies ku nggahi dou se rasa mai ngengen ma toto'i de nggahim mbei lon supu ka mtoto'i re pahup ra iye wara ma <hesitation> waram longa waramu sampula waram ringu lako ka alum lako lako mpanga ipi resi edepa ni